<hesitation> ithik dangu thodum ithum mes suvthango. Mu du ma gunanek kia thai ngo sa amor ngo du chule ngo ngo da ma ma malicha na ngo. Ngo tha chum sa amorka na ngo sa ngua mut lugut da ngu tachum sa amorka na ngo sa ngua mut lugut da nga tachum sa amorkana ngo sa ngus mut lugut da nga ta chum da ngu tek na guatahtekithong. Ngo thek na ma athatekni ve va lat divasik ngu vatama ama mesmes da ngua tesngeth diva ngua dachum na galamngeth. Ngu path ama churem dana, ama achuvor angngathais da ma a kurem auk da ngua tu gua lat diva ngua tek nani amagit klan avik diva nga thi sungar ango. Sa cha chule sa kama atah tekini ma ngu ngim gamairok da nguata umet saveia ama tabaul kana athavabung da tha matha ut sa ama arucha ma cha saut ta chama ta ama, ama git avung bik ma lavi mauthi tek nangeth na cha ma irok. Kama lumen nava kama aurki anga thais. Sa chama irok nga dun da ngu tek da sot ama rucha ma amorka ma tabaul ka cha su ut na chama airok avung bik. Sa ngua tet da save suva ur sa ngu tek nangaeth. Ngu ngim gama irok pevaur dangua dun sangngeth da ngua tungeth ma kama kunangga da diva cham chunanga cha tlu ngeth sa chule. Sa <hesitation> charuk pthangeth dungu tap sa chama aio, dungu ma ngu tap sachama ravot, dava ngu tek nangth do voki vadi amarngeth dama aurathi tlu ngeth da amar pes da thava sochong. Ngu teknama git kalan a vik diva arurara thi tiungeth dungi tek nangeth dungua tek na ngeth da ngu, tek na ma dul munngeth. Ngua tet guma dul da ngua tek na ngela da aura thi bod ab tha ngeth sa galum ngo, du ngu tet guma dul divo ngus ngar sanar ango ngua tet saveia ngua tet kama git angamung nava na ma bung ai ma arurathi boungo themngeth. Avumngo da ngua tet da nua tet kama slumarki. Ngu bondum ura ngu dondumbu guama amesmesnavi ia abangum ma mornsumio da chama, rokovang bik da ngu tha ngeth das kuaiku ia ngu lavar ngu na thek na chama lavichi. Nguait sa kaurki dangu thup sa chama irok da ngu thal neth save savavat sa chuie sa ngu ma ngu buna sung ngu kartup manangeth. Sa ngu buna sun ngu pendas pa kama lavieni diva chia dun do chule ngu ma ngu ser kama sensa vtah chi dungua tek kana nangeth diva divanga chun mamar diva rura thi tlungeth da aingo marikngutek nangeth dongu valek ngu tek nangeth diva ngu ter gumadul. Ngu tekna ngeth da chama arurathi bondum bthangeth da ngu tek na ngeth mamar diva kama rurathi, tlunget da amar glum da navtha ngeth. Ithi mathi bodum btha ngeth sa glum ngo. Da aingo ma malichanango do ngua mugun do ngo dodum ba guma secha secthanas peva bung amngo gua bung ga ngu tek nama git diva nguat kaam matnathum na glum ngeth da ngeth taithungdik. Save sa vat kama alat ang glingga da kama ma ngu tek na ngeth da aingo da guamorta da mudu abes tina tekacha ma git kalanavik. Da ngu mut kama sunaski da ngu mahachi na gal kama rucha ma tabaulka da cha thek na chama lavi avang bik da chi su ut. Sa chule sa ngua drum saithik du ngu tek na ngeth divo ngna tet guma dul munngeth. Ngu dondumpa guama mesmes ngu bondum ba guangnga mes mes na ngeth save ia guabunga. Do ngu dondum btha ma git save savat ka ma lavi macalan mali ia ngo tek na ngeth. Kama irok angnga tha lavi. Kivi ngeth undikongu thodumbtha ngeth oki in nari ngeth navat ma chavingo. Ngona veia mali do ngo nguthodum pa choki pa choki ngus mair sa gu asecha sevtha nas kia daithik. Ia mamar